أفضل إني أستكشف المحيط، لإنه راح يكون مليان أسرار وكائنات غريبة وجديدة ما شفتها من جبل، وفيها حياة بعد متنوعة جدا، الفضاء بعد فكرته يعني شيقة بس <noise> المحيط يعني يجذبني أكثر بروعته وغموضه، أحس إني بكتشف عالم جديد تحت الموية ما قد شفتها من جبل، وكيف حركة الأسماك من تحت، شي يعني خيال.